Io ndraiky miankin̈a amy raha an-tan̈an-ten̈a fo, kô misy amin-ten̈a afaka mandeha, eran̈y tan̈y jiàby zen̈y tian̈ao andehan̈ana fo iasa, fa koa tsisy ndraiky tsisy varan̈y feky ipoerapoeran̈a andehan̈ana e, aminio raha alokiten̈a antani- an-tran̈o tsisy ke andan̈y vôla amy raha karàha zen̈y ka.